Nuk besoj që njerzimi kish mujt me mbijetu nji zhytje totale të tokës nën ujë. Po nëse i kish mbijetu, athere ish dashtë me bo shumë ndryshime, ndryshime në infrastrukturë, ndryshime në buqsi, ndryshime në mënyrën se si i marrim ushqimin, pastaj energjinë, n'lëvizje.